Pi mia, la temperatura ideali duranti lu jornu fussi di vintidui gradi: accussì si putissi stari bonu ô suli e nun ci fussi bisognu ne di mèttiri troppu vistiti ne troppu pochi. Pi la notti, vintidui gradi fussi puru na temperatura bona: accussì nun ci vulìssiru cuperti troppu pisanti, e fussi piacèvuli stari càudu càudu nta lu lettu senza aviri troppu difficultà a susìrisi la matina.